To, mii geeshoon loo laɓa gaɓa. min wii luk gaɓa mi kwanun nob, mii ɗoremii ka uli mii pili ɗee mii ɗilii mii taa yarare nunghi, min yaraa gaba kwee, fufuk kan dee kashong nin ta shwaa nii iririi yo ka ɗilii, ɓan ta tin gab shwee ka gaɓe, ɓamin gab shwee ɓan neele na fuk fuk fuk fuk ɓa meen yin shii, ɓan beere gaba mi, min beere gaba, voro ka gaban iiri, mi yilli nung shala shina, mi yaa koolee nung daa daa voro kaɓon dee kanin laɓale gabee, yi mii koonan shina, min koonan shina naa uuri naa uurii shee kaan daana, mii yiyaa kpaɓe laɓale, minyi min laaɓa, min laɓa gaba kwee mi yillii koo mi ya nyana nung tii voonee koo, yi min koolena, gaba ka uurii ka dee juk- juk- juk- juk ka dee na ti nyinalee, na uri na ɓil yul- yul, voro ka gaba ka ɗilli loona, ka gaban loo pili lekre mon lo da gaɓa mwa lare yel shi gaɓa tin uri ti yele gaɓa a ere nu gaɓa lo Gaɓanka ɗilli loona, gaban yin ɗilli loona, yoon mal, lau faakwin tee kwin ko lau faakwin tee natad gaba ka ɗwiilii. Gaban ɗwii, mwaa yaa keɓe gaba mo mon kee gabee, a gbom, mon gbom gabee a yaara nunghi, a shukana a yilli dit, mon yaara nunghi a shukana a yilli dit. Mon yilli dit yaa baana nywaa lau rab daa vung taa yelaka aa nungni ɗwii ti kanak ɓwee daa mal ni ti ɓiling, shi kini ka nyini teen nyin lau rab yoo lau gbunung mon kute gabee, mwaa nyene teen dee, mon nyenna nan kwee, mwaa yaara teen nunghi mon yaara nunghi ye fufuk kan dee ka ɗilii teen ɗi mwaa pili vung mwaa kole nungmon dee mon koon daa vung, ɓee ka mwaa nee nungtanghe mwaa baan gaba, mwaa taa ɗee gaba kwee mwaa yaa twii turmi yoo aa engheen loo Nii, mong eng ɗaa lonii kokle sheen ɗi ɓaa ye ya koon daa nungtwiinung, nung shokenung ɓaa shok. Ɓa mon shok gabakwe, ɓaa bi nugna, mon fwaa bii birinunghi, mwaa ɗormwaa ka uli mwaa kama dee, shaara dee artal dee yo, ka muri yoo, mwaa shaarana, ar taliin ka were, voro kaa faa shaara daa gaba, in ara talin ka were mon shaara daa gaba voro kaa baa mee gaban lwaa, mwaa yili ka ɗee teen meekashik, mwaa ɗe ɗee, ɗee ka ɗee, mwaa nyimale gaba. Mon nyima artal ka were kwee ti ɗee, ari talli ka ɗilii teen ɗi, voro ka mon nyima ti ɗee, mwaa joɓe teen shina mwaa ɗee mee ka dwiili mwaa joɓle shina mon job shina. mwaa pili teen gaɓee, mwaa kooleen lwee, mwaa ɗee mee ka dwiili koo mwaa bee shooka mee kakween ɓweeɓo, mwaa ɗee taa mee ka dwiili ka baa kwee mwaa fiririin lwee ti tee voro kanaa ɗwiili, mon faa bii nee ɓakwee, nan ɗwiinu a tere, nan ɗwii fek ɓo, mwaa ɗee mee ka dwiili kwee mwaa koolee mon kole nan ɗwii fek, mwaa terere teen tere mwaa bee mwaa yili ka nee teen nungshina Mwaa nyaka teen ne nuŋ ne nungshee mwaa yaa neele nungshee. mwaa nee nungsheen ti nui ka nyiini, shee nung nee nungshigong nan ka nyiini yo, mwaa taa wini gbere mo mon ɗee gbere mo win ti shwaajwee wuri na ɗwi na nyin, mon faa bii winii a nyaka, ayaa pi shaka gbere kwee a twalen lo gaɓe, mon twaale a pi teen kaɓut a yoole teen shi nungmo mon yoolee a koole magi a koole dee, mwa tanghe teen nuŋ mo. Beeka mon tang luk gaba kakwee mwaa taara veen ka nyole mee. Veen yee taa kweeleen lau, mwaa kaalen mwaan kwele gong ka lawe mwaa taanghe ti maale mwaa nyolle teen mee. Kween nung kang eeren loo shooti gaba she tanghe na she baana she laɓana.